Náñtɔníŋɛ na kʋtʋlʋkpɩnaná bɔɔ álámɩná gnañŋá, tɔɔ barɩ wɛ ba táa gnañ bʋrʋ bɔɔ ŋʋrʋʋ gnañŋá bɔɔ. Amáaa ŋ dzɩñ bɔɔ baa yáa sɩ gúúni í? <laughs> ŋɔɔ yáa ɔ tá gnaŋ gúúni bɔɔ ŋʋná tá gnaŋ símɔɔ dzɛ bɔɔ. Báa yá náŋtɔ tʋrʋ sɩ, baá yá tɩ sɩ dzaŋtá, tʋwɛɛ yá paraŋ- paraŋ, <noise> tʋ na gúúni, bʋ mʋ dɔŋɔɔ wá. Ñŋ ŋtá gnaŋ tʋná bɔɔ, ŋtá gnaŋ símɔɔ dzɛ bɔɔ, ñŋ tá fóe tɩ, ŋtá fóe símɔɔ dzɛ bɔɔ. Ŋnáa? Ñŋ álámɩná tá gnaŋ vaáa bɔɔ, vaásɛ sɩrɩ wɛ bíɩ álámɩná tá gnaŋ sɩ bɔɔ, éé, sínáá sárɩ nííyá bʋtɛɛ sɩsɩ wóto bɔɔ. Bíɩ ŋtá gnaŋ ásiyá bɔɔ ŋtá gnaŋ símɔ bɔɔ. Asíyaá kʋnɩ miñtibiya mɛ faá-faádzémɔ. Ñŋ álámɩná tá gnaŋ dóminá bɔɔ, ŋtá gnaŋ ŋtá gnaŋ símɔɔ dzɛ bɔɔ, dóminá ŋʋrʋ wɛ baá yá ɩ sɩ dzakpata, bíɩ ŋ tá gnamɩí ŋtá gnaŋ-ŋtá gnaŋ símɔ bɔɔ, bɩɩ ŋtá gnaŋ agbafúufúu dómináá baá yá mɩnɛ ró, ŋtá gnaŋ símɔ bɔɔ. Ñŋ tá gnaŋ tíkɩráa bɔɔ, ŋ tá gnaŋ ŋ dzaŋbá bɔɔ, tíkɩráa táa- táa gbalí gnɛñtɔ bɔɔ. <noise> Ŋnáa? Dóminá mɛsína bá yɛ baá gnamíɩí yá, mɩnɛɛ kʋwɛ kalaá yɛ. Tɔɔ! <hesitation> Náŋʋná tikpóomɛ ñkɔ, bíɩ ŋtá gnaŋ kʋná bɔɔ óó! Bíɩ ŋñ gɛ sɩ ñ gnaŋ ró, náŋtɔ <noise> tʋrʋwɛ baá yá tɩ sɩ lɛlɛwʋ, tikpóomɛɛ, ñŋ ŋtá gnaŋ lɛlɛwʋ bɔɔ, ná ñna faalaá dzɛ, ñna ásáráwʋʋ dzɛ. Ŋná kpɔkpɔwʋ, ŋná digésiré, bíɩ ŋtá gnaŋ bʋná ró bʋ nɔɔ bʋʋlɛ ɔɔ, ééé! Ɛhɛɛŋ bʋ tádé boé! Dɩí yá kpínɛ bʋrʋ sɩ tólómatóló, bʋʋ baá yá sɩ dóminá ŋíína ŋaalɛ tíí dzɛ, bʋná bʋʋ yɛ ásáráwʋʋ wá bʋʋ yɛ álámɩná ásáráwʋʋ tɩtɩŋɛ- tɩtɩŋɛ- tɩtɩŋɛ. Bíɩ ŋtá gnaŋ bʋnáníŋɛ mɔɔ bɔɔ óó! Bʋ tádéé dzɛ bɔɔ.